I Aostralia an, dia ahitàna fifangaroana kolotsaina sy fiavy maro. Isan'izany ny aziatika, ny koreana, dia ireo mponina avy any azia andrefana. Izy moa zanatany britanika. Ny tena mampiavaka ny mponina ao aminy an, dia zareo manana fijery miabo sy <hesitation> > tsy dia makamaka lagy amin'ny fiainana. Ny mponina ao aminy koa tena mpankafy fanatanjahantena be, isan'izany ny baolina kitra sy ny ringoby.